Ikpo ohnu di mi ma moogh di ekpe omoogh, ikpo ohnu ke enaan, ipe ku ikpo ohnu aghudum, ipe ku ikpu ohnu di r´engo ghan oye eephu r´ophalabaal ologhi. Iklpu ohnu enaan because ikpo ohnu pho ipe pho ku na amoogh ro kol gham mo oleghori oyaar pho ke enaan. Olegheri iyaar pho ophon ke enaan edighi olegheri iyaar di ra|baran iwalabaram ra|baram ghan owa asighiton ra|baram ghan egham, ra|baram gjan emoghi, adighi oleghen. Iyaar di na amoogh ku na asighe ni ku adaph ipe pho odi abem bo mo tol pho, na ka amoogh ghudum di ka tol kagee po obo opo ku oleghori iyaar di akpe di oye ka amoogh ku opo ken ku olegheri iyaar di enaan emoogh di na amoogh ke engo nyina ken eepho, engo ina uphalabaal olughi idum odi abem bo oni mo ighilaanu odi ku emii ghom olegham iyaar pho so opo pho ku olegheri iyaar di uubeeraan imi ipe ku olegheri iyaar di akpe ken omoogh opo ku olegheri iyaar dina amoogh, ke engo nyina tuu doony aghudum iduon odi abem bo oni mo ono ka ngo ina tuudoony ghudum kango nyina eepho, mo onu ka ngu nyina ima r´igbogh di kerol kagee po so opu ku olegheri iyaar di akpe di torobo oye ka moogh because na amoogh amabi oolo. <hesitation> owa' sighiton oolo. emoghi i/lo, opo ku olegheri iyaar di ekpe di oye k'amoogh, olegheri iyaar di mi ratelion ghan ku abile ken r'ungo ni imi suọ, olegheri iyaar asigheni oboom oyhiarisigh alogh sier ghadum ami, ima, igbogh alogh dol aghudum ami opo ku olegheri iyaar eli torobo oye akpe umoogh, loor esi di adeghi oleyheri iyaar oyhiarish k/oleghen iyaar obala oman. Olegheri iyaar omiin ighogh, ku igbogh pho ipe na ra wa bo k'engo nyina eepho. Ku mi amiin mi olegheri iyaar opo enaan ku ekpe di yira komogh olegheri iyaar di ra/bi ghan oye. Ibadi oleyberi iyaar ediighi yogh ni, omaamom nyiidipho, na ka tue ni uuroma iimi rodon ku mi amiin mo ipe na uuroma bo imi enaan i/kaaph ani bin na ka miin ni mo mi/ka sighe loor esi di ipe enaan eghaaph bo hua di mi k'asighe. Ku mi adighinom opo ku olegnen iyaar di akpe omoughi opo ku olegberi iyaar si rawa mo torobo oye amoogh.